Alaiko aloha ilay sakafo mangatsiaka an, dia <hesitation> apetrako <hesitation> haka aina kely <noise> izay vao <hesitation> atsofoko ho ao anaty <hesitation> micro-ondes amin'izay mba <hesitation> hohafanaina na <hesitation> hohandrahoina